أنا شخصيًا ما نقدرش نحدد معنتها عدد الكتب اللي نقراها كل عام، خاطر كل عام يختلف حسب الوقت المتاح وحسب أنا معنتها الاهتمامات متاعي، لكن نفترضو إني نقرا من عشرة لخمستاشر كتاب في العام، ممكن <hesitation> مع معنتها ميتين ثلاثمائة كتاب في حياتي كاملة والعدد هذا معنتها يعتمد على نوعية الكتب، معنتها اذكر روايات ولا مقالات ولا.